Ny <hesitation> fitafiagna <hesitation> tiako <hesitation> hanaovagna miankigny amy lia raha ndiahatako: asa ohatra hoe zany zaha andaiha <hesitation> hianatra mba magnano <hesitation> fitafy <hesitation> tsaratsara mbô <hesitation> mendriky <hesitation> ny hindesigny <hesitation> am-pianaragna; asa ohatra hoe koa zaha andaiha hagnano sport na andaiha agnano fagnatanjahan-taigna mangala fitafy mba mendriky agnanaovagna zany fagnatanjahan-taigna zany sa ohatra hoe magnano short a, magnano maillot, magnano <hesitation> gôdasy, mba magnano <hesitation> tenue mba hoe andai hagnano fanatanjahan-taigna zany; asa ohatra hoe koa za ndaihivavaka mba magnano fitafy mendrimendriky magnano costard a, magnano cravaty, magnano chemise, misy mocassin sy ny tariny, regny zany <hesitation> le <hesitation> fitafy <noise> tiako hatao.